أفضل طريقه باش تبدا نهارك هي تشرب لما سخون على الخوا، <hesitation> دير نشاط <hesitation> تبيدالي لمدة عشرين دقيقه لنص ساعه، و لا دير المشي برا في الهواء الطلق النقي في الإنتعاش، تمشي و منبعد هاذي هي، دير تمرين باش تفعل هورمون تع نكون مليح، إذا هي أفضل طريقه باش تبدا نهارك.